<hesitation> Hanigny tiako hoe mahandro izy hoe gilasy, tiako hoe amin'gny antsipirihigny zegny hoe i- ireto <hesitation> ingrediegna nagnaovagna izy ndraiky fômba fikarakaragna izy manaraka ka kôsô lake na kôsô dele tiako ianaragna ka mahandro izy satria hitako somary sarosarotra tsy mety haiko zisky niagny.